Iyoo, uhúri yaa gyíŧi bógi, he yíŧoo yíŧi Haala gí ngi mmeges ma amegesmani a bboorin gdéti. Hee, ndu utoo mo a bboorin gyíŧe, gyíŧe bijeji bége, undétu undaŋ, awéli hi agíw, ndu utoo mo a gyíŧi bisoonji bógi njífa gadu a jéjin fiinj. Ndu utoo mo fana a bboorin, gyíŧi bisoonji ma a gyíŧi ma bíti gadu, yaa hi ma fana yíŧe hee hi agíw. Hee gí atédim bàa ma bindúbadus, yaa ndu umbesndi mo awéla, bíti hee hi unjédi hee bédima amanan ŧag. Gyíŧi ma bidaatu bíti, hee gu ujéji ma.